Iyarodo pentingna iyaqgurui iyaro tauwe sebelumna ikawingi iyana ritu maccapiq irisseppaq sipaq-sipaqna irit- irisseng pa sipaqna soqbungna nappai nawedding ibottingi ikawini apaq iya- iyapatu matuq nasokkuq agaga e iyapatu matuq aga naompok nakko deqna pura iyaqgurui mompok manengni matuq tu nakko <hesitation> purani kawing akanjarengna iyaq gurui menni sipaqna rupa tau e nappakiq sibawa